Tu sanin'am ata raimnewem a luluk ea amlulu amlulu tamhoit lewi a amhana amhana <hesitation> huan am amlulu amreinemea adou adou sefuam lelekam lelekelai huan abuknira waisolama. abuk balam hili am esamloto loto ra kilasana maun amhuna amhuna huan amra ne meon a alul te arurua atusa maun abet abetera huhulna lawana ambra amanahatubu wana ma amranai ne me adira aku todira laura kelasana ma bukbala halafole bala waya ma ham hiliam esa halafole amtanawaira am esa halafole nam ra'ufaya. am atamrai newimeon nalulek lera hafamaun a tekisa rae tu rae feme halulek e hafama'am lau lalau kilasana maun aborok rotok rabuan la maun adola la fole wai lusna maun amrai ne me arur taru alul alul lele amlai amra ne meon abonawati hololewi. abala folo to bau lam adola lala fole amlele kau manama amra ne meon Ra lalna was was abet abet amlaya lul holo ti esene hafa maun hafa matururua ina mamaun inabotamadeki layas akoto akoto muhulik temulu rara ifeame boruk aku motolokra wekah hah homo motowokra manu o ni tea bete bete amblai tai tururu nai minoknik bala huan ineme taruruam hanam hanam mata am kasnae ra loto la kirasanama hamta naiwaira nafala fulufaya berekinise sehun seakalaraya sef amaisef amabala marai ni me inawen woul inawe ina abatelehe amtakam lelemwanam ha me belam raha manem meun hamote kungangamaun amhili amhili amausane amraha mana mama ambewe ambebeleba la huwai lusna maun am huna am ra esan nira leo amotira huan amsiki amsiki fala adanau holo ene meon amhileam aosa holo am aosala fole re esa na mana ira me beleu lau loe amtie naka o raisan honbole